Ny lojy moa dia karazana voamaina ary ny fomba fikarakarana azy dia tsimponina aloha ary asorina izay ratsy, avy eo lomana rano elaela, de mampangotraka rano ary tsihifina ilay lojy amin'ilay rano nandomana azy teo iny de arotsaka amin'ilay rano mangotraka, de andrahoina elaela eo izy ary avy eo ianao manao saosy de vita ny lojy.